<hesitation> yimɓe galda bawde, won wadoɓe lokation ujunaji temedere, nogaye, wongadoɓe feyi milioji. Bon, min kaa so a jatike suudu ko ɓamammi koo; kaa ɓurrataa ujunnaaji noogay en, du walla ujunnaaji sappo. Kañum ɗoon, suudu ndu ngon mi mun hannde hannde, <hesitation> miliyoŋ e ko fawi yoɓata luwanse.